اكيد دراسة الرياضيات مهمة جدا، لانها بتعزز مهارات التفكير المنطقي وتحل المشكلات، <hesitation> الرياضيات تستخدم في مجالات كثيرة وفي وظائف كثيرة، مثل العلوم والهندسة والاقتصاد، حتى في حياتنا اليومية نحتاجها في حسابات بسيطة، يعني مو عديمة الفائدة بالعكس تساعدنا في كثير من جوانب الحياة وتساعدنا في.